नारंगी रंग की तो छवि ही बहुत ऊँची ची किलेकी नारानगी रंग हमा संत महात्मा जुची जूनून सारा संसार मा सब कुछ त्यागीते नारंगी रंग अपनाया जु हमा झंडा रंग छिन पहली हरयु ची फिर डी ] सफ़ीद ची फिर सबसे माथि ची नारंगी रंग अर उ हमा वीरतागु सूचक ची ता नारंगी रंग मा ता भोत बडु त्याग ची।